أول حاجه نلقى روحي ندور و نتفرج الدنيا تبدلت شنوا لخبار، يمكن حاجه جديدا طلعت و حتى تقدم التكنولوجي لصاير، نمشي ندور في المدينه نشوف الناس شنوا تبدل في حياتهم اليوميه و إذا كاين شي جديد في الماكله و لا الموضه، منبعد نولي نخاف شويا كيفاش نرجع لوقتي الأصلي <laughs> لازم نلقى حل قبل ما دنيا تزيد تتعقد و نتورط في السفر عبر الزمن.